<noise> na sinch'e ne xra ndithu tangi chini tsuji theno tsjini tsika xru' tsjini sinch'e ne nguji xra' ndithu tangina rugunda sine ni jina na sine ni jina na sine ni je' ya baya sine ni tsukje eni xinuna sine ni ken thi, thi ix'eni suji ni sine ni ndo jan, sine ni <noise> sine ni jma jan, sine ni nuthe jan, sine ni thu nguji thuchjuin <noise> thunsan gu nguji thuchjuin na tsjini sinch'e ni xra na yaa naa ken ña na nchugua sine ni je' je' ya tsukje e ne sine ni ndanchi xi nuna ge thi chexi rugunda nditho rugunda' ja na na nch'u bajina xra'na nch'ua bajina xra' nona nena jma' <noise> tokena na nena jma na ya na tji'e tji'e jngui nchu sinch'e ni xrana thithu jina 'ian ixina sine ni nguji nguji cha nguji k'e thindathe nguji ndajna o nk'e gana ya na thje' yane sinch'e xra turunda sineni sinthe ni xanchi r'ana a jan ndo ya na mi nuthe jan ya na mi si'e ni sinch'e ni xra' ngui nch'o.